രേഅലിത്യ് ഏന്ക്ലേനേ ഇത്ഥേത സ്തിഥി ഇ ഇത്ഥേത സ്തിഥി। ബഗേ അലോഛനേമ് അന്പുന അഗ ഏന്ക്ലേനേ തരേതേ ബേതേ। ബേതേ രീഥിത അലോഛനേമ് അന്ത ബത്കുന്ദു ഏന്ക്ലേലേഗ। ബോദ ന ഛേന ഏന്ക്ലേല കന ഗനോലി ഏന്ക്ലേലേഗ ബോദ। ന ഛേന ഏന്ക്ലേല ഹുഏ മന്പുനോ ലി അന്ദ ഉന്ദുമ। അന്ദ കന അതന്ദ ഉഹേ അതിപുന്ദു ഏന്ക്ലേല രേഅലിത്യ്। നിജസ് സ്തിഥി കുബന്തുന്ദു അന്ദ ഉന്ദു ഐന വിരുദ്ധ। അതിപുന്ദു നിജസ് സ്തിഥി നേ ഛന്ഗേ മന്പുനി അന്ദ। ഐകു സ്മര ബന്ഗമ് അതിപുന്ദു നിജസ് സ്തിഥി ബന്തുന്ദു। ഏന്ക്ലേല ജിവനത സഥ്യ ഏന്ക്ലേല ഓഥോന്ദുനു നിജസ്। സ്തിഥി നിരിക്സേ അവഗലേഗേ ഏന്ക്ലേല നിജതിപുജി। ഏന്ക്ലേലേഗ നിജസ് സ്തിഥി ഏന്ക്ലേല ഓഥോന്ദുനു। ഏന്ക്ലേലേഗ അവു മന്സു അന്തര നേമദിരിതികുനു। രേഅലിത്യ് ഏന്ക്ലേല അച്ചേപ്ത് മന്തുന്ദു ഏന്ക്ലേലേഗ। ബോദ ന ഛേന ഏന്ക്ലേല രേഅലിത്യ് ഏന്ക്ലേലേഗ നിജസ്। സ്തിഥി ഏന്ക്ലേല ഛന്ഗേ മന്തുന്ദു ഏന്ക്ലേലേഗ। ബേതേ ബേതേ രീഥിത പ്രയത്ന ഏന്ക്ലേലേഗ മന്പുനോ ലി।